﻿ <noise> Din fi kamar wa kukusi ti yuughima tiɗi katangai, ba ma Lthayan gha Lthan Suwiyi Sai mun rawa Ghinshina gha rau Ghinshina khin mun khin amitan khin Wulthani, sai muna ɗa va kowini bu a ndaka, bu ndaka ghi nasi cana ta ndaka taɗa cina nasi cana mani gma Sai ma ndaka kuwayo maɗa lthaɗa komiya khin Wulthina, Mana ci ca fai, na ma kuzu p’iyatiʒa, gha ban ba ghi La’iya, yani bu ghi La’iya muna biya, ƙan kakawanani yaɗa gma maraba jijiya, marabuwi marabuwi, mum ɗalthin gma, to gyishai yani bu ghi p'aya, sai hyina tau, gha Lthan Suwiyi, gha Lthan ɗi ghanfai, mun ndaka mun ɗa busau muna ɗa ndaka taɗi kukusina, munɗa busau muna ɗa ndaka taɗi kukusina, munɗa sakya tsagyi kwi sarkain pawa, mun tsiga muniya u'ma tigyi khin tirghuma babu wi Vulu nufina, babu wi bu ndaka tu va hesitation, <noise> kyalli babu ndaka t’u va u'mi, to yani bu c’ac’alwi a Lthawiwi bu mbanai, to Taba wa-wa-wa u’mmau ghani wa kwa, lha, wa kwa, C’ac’alwi aku lthawu yani bu mbanai, to sai wa ɗa wan, C’aC’alwi ta fala u'makasi, amma ghani a u’n yani bu mbanai, to maʒa myaya, ghani kwa bu mbanai faliya, ɗin Wulthin ni kayana.

﻿Caba ma p’iya lafiya, <noise> wa daga ɗi’i wa masi wa <noise> masi can, Sai wa ɗa ba to wanfa, ma U'ma jigyi khin t’ivana ko ga wa u'ma jigyi khin Wulthuwi koga wa Vara dapu waɗa tsigau Wu U'ma rigai khin Subana, daga ɗi gama Sai waba ɗa gma munfa muna kuʒa Ussana, wa kuʒa Usaani te, to Sai wa ɗa Subana to munpu ghi ndaki Lthikan, lwi tu ɗa, lyi t’uu Lthikamu, Masamu mana. Wuga ɗa ɓa a’a mun muna kuʒa Ussana, to wa kuʒa Ussaini to shikenan Sai wu piya khin Karwi wu ɗa to masaima, ghani gma Ussaini gha bugywu, wa ɗa aa mun ghi ndaki Lthakin to wuna tic’i wu C’ulthi, babu wi bu ndaka ɗuba layu vulha, hyin fati khin wai, ko wu ari wai, koga wu zhi wali khimahyiyiyu ti wai, bu a kwi kuza p’iyatiʒa, to wuna ci cu mbunaa, to riʒan ta C’amaʒun aditi’i waɗa to ghi ndaka ɗa p’iyau to wa p’iwi shikenan, kar wa p’iyau Sai wa-wa-wa wa rawa Ghinshina wa rawu wa rawa Ghinshina to wa rau Ghinshina, Sai wa ɗati Wulthina to hyin ndaka p’iyau to rawai Ghinshina rawai Ghinshina, rawai Ghinshina, Sai hyina yawusi, hyin yawi Ghinshina shike nan, kowini Sai tu p’iyau gma Ghinshina t’ayaghin Suwa, Ghinshina t’ayaghi Suwa.